नीदरलैंड के खाना मांस मछरी अउ दुध म आधारित हवे। अनेक किस्म के मछरी मांस अउ पनीर यहा मिलथे। एमन के प्रमुख मछली हवे सैलमन कोडो जैसा मन ल तल के या भुंज के खाथे। बीफ अउ पोर्क ओमन के खाना म बहुते आम हवे। पनीर के लिए नीदरलैंड मशहूर हवे।